Un viko viko nima ne kadi ntuꞌu ko uꞌxe óko uꞌxē ne kada neé dve viko iꞌa ne viko kuétsi viko kuétsi ntákaꞌán ne ntɨ́ꞌɨ káda neé ncaneédv káda kadā váꞌa né nɨɨ súvi suvi kúñū súvi ntutsi cafee ne kuído kada ío né vi kuído ɨn kɨ́dɨ liꞌnti dɨvi chocolatí ne káda nakuntekú káda kuntēkú nú mesee ne káda kunte ñúꞌu veladora kuntē ñúꞌu uvi ɨ úvi ún ni velādora kúnte ñúꞌu vikō kuétsi i oko uꞌxee ne óko ɨɨn óko ɨɨn ne dkada váꞌa ne ntɨɨ súvi suvi iñadvi iñá ntee ñáꞌa iá nima o dɨvɨ kuáꞌá okodv oko ɨn ne. Okó siñō nú diembre ne káda kuntɨꞌu dvi duka kada kuvi xúꞌun kuvi xúꞌūn ne kuaꞌa mu li kuáan ne kuꞌ lún kuaꞌa mulitún kuꞌa káda neévkáda kuntekudvi nakaní nakaní do ne káda kuntēkú dv kuiin ño ntíká ntíka ntika speron ntika ratan ntika masana v masanna vi ntokoo ñu uvi ntō vi ntōo ntōo vi oko ɨɨn né kada knta ntukutu kantukutu itakɨ́ɨn itá kúun ita kɨɨn ntukutú ne káda ne kadā intɨꞌɨ ii ntɨꞌɨ do uvi ntúvi zoo ne kɨ̄ꞌnī ñá dvi káda kɨ̄ꞌni ña kapisaan ntú uvi nví o úvi ntvi do nú diembre kɨ̄ꞌni ña kapisan ntu.